leikara og leikkonur sem hafa vakið sérstaka athygli í heimalandi sínu og á alþjóðlegum vettvangi Kristín Þóra Halldórsdóttir leikkona er ein af þeim sem

valin var í stars hópinn árið tvö þúsund og nítján hún hefur vakið mikla athygli og lof fyrir frammistöðu sína í kvikmyndinni

eðlilega og hún lék einnig í kvikmyndinni lof mér að falla eftir Baldvin z Kristín hefur einnig komið fram á sviði bæði í Þjóðleikhúsinu og

árið tvö þúsund og sextán dómnefndin nefndi sérstaklega að Kristín sýni mjög djúpa innsýn og skilning á hlutverkum sínum það sem eftir er þetta er bara komið já já þetta er bara komið nei ég er alveg jafn stressuð fyrir næsta verkefni og ég var ef ekki stressaðri en það er ágæt tilfinning en af hverju heldurðu að það sé af hverju ertu stressaðri sanna fyrir sjálfri mér og öðrum

ég veit það ekki ég er alltaf stressuð

góðan hátt og er alltaf jafn hissa ef það gengur vel hvað þýðir þetta fyrir þig ég veit það ekki alveg enn þá hvað þetta þýðir en ég veit að þessa daga sem ég var úti fékk ég tækifæri til að hitta

sinni svarað tölvupósti frá mér

þessi Kristin þó það væri búið að ganga vel hjá mér það er bara svo mikil

aðsókn þannig að ég fékk tækifæri til að hitta þetta fólk og og

sér efnið sem ég hvernig það lendir það er búið að vera mikið að gera hjá þér

réttum aldri fyrir þessi hlutverk og rosa heppin þeir tala um

ung og efnileg líturðu á þig sem unga og efnilega enn þá og hvenær hættir

vera efnilegur bætt þig ég vona að mér líði þú þakkaðir sérstaklega fyrir það já þú veist ókei maður sá myndir af þér þar sem þú ert að taka á móti verðlaununum en hvernig

upp á sviði og ert að þakka fyrir þig og ert að fá viðurkenningar bara rosalega stressuð segja rosalega illa já og fór ég ekki og kyssti sérstaklega dómnefndina

á móti verðlaununum því mér fannst allt ganga

þetta er allt öðruvísi en að standa á sviði í karakter að segja sögu í búning það er allt annað að standa þarna sjálfur finnst þér þú vera eitthvað berskjölduð viltu ekki að fólk

að skoða hvað þetta er en þetta er en þetta var ágætt því ég þurfti ekkert að segja en ég náði samt að finna eitthvað sem ég hefði getað

öðruvísi þá kom yfirleitt ég var yfirleitt þið eruð svo fá á Íslandi af hverju eruð þið svona góð bæði í kvikmyndagerð tónlist og konur

já svo var ég spurð

aftur og aftur og aftur og líka af fólki úr bransanum bara hvað eruð

góð í því sem þið eruð að gera miðað við höfðatölu

endaði að segja veistu ég

að melta þessa spurningu ég bara veit það ekki því ég hef aldrei hugsað um þetta svona þegar þú heyrir fólk segja hún býr yfir leiftrandi og ákveðinni hæfni til að reyna á mörkin hjá upplifun áhorfenda og vinnur sér inn ítrasta traust okkar og athygli þetta er sannarlega ótrúlegur hæfileiki sem er einstakt í fari leikkonu mér þótti svolítið vænt um að heyra þetta auðvitað er það það því þetta er það sem þú vilt vilt ná fram með því sem þú ert að gera ertu metnaðarfull já ég held ég sé metnaðarfull ég

alla vega ekki vera í neinu hangsi og vil að það skipti máli sem ég er að gera og að ég hreyfi við fólki

þú sért

hentar það vel i þinni vinnu að vera

en það er eitthvað við

sem nær að vera ofboðslega einbeitt þegar ég er á sviði og og að leika fyrir framan myndavélarnar í senunni að reyna að finna það á öðrum stöðum líka en auðvitað hjálpar það

allt hvað er framundan hjá þér ég er að fara í Þjóðleikhúsið að æfa á réttum stað í lífinu í dag já ég held það eða verður maður ekki að halda það ég held það

það er raunhæfur möguleiki fyrir þig að fá vinnu í Evrópu fá fá einhver hlutverk þar já ég tek það svolítið með mér út úr helgi og það opnaðist fyrir mér að það væri í alvörunni raunhæfur möguleiki

enskan mín er góð það er rosa spennandi að fá að upplifa það

heppni og og að fylgja því eftir en það er meiri möguleiki en það var fyrir nokkrum mánuðum síðar ertu stútfull af þakklæti já auðvitað þetta er alveg ólýsanlegt að fá að upplifa þetta og

að vinna við þetta það hefði mig ekki órað fyrir